Huda-huda nuhido ma langsung metelpon napa, amu kekurangan seme ma ma biasa jaga metelpon ami milope seme yang perlu amina hiya ma langsung mehi melope ha, ha begitu pula aulo ami aulo namlea siu, a-a-masao lo namlea mane ma me, mengajara aulo namlea aulo unit lo, ma ma biasa kalu donu hidu siu ma biasa metelpon ami, carita napa amu ana napa, napa mati ne yaya pi, matine seme biasa ma kalu tahi name seme ma imeheti nei, barang ami ma biasa kalu taya amir sasa sam, ami tak bisa mai carita, cuma mati sandiri yang mati-mati kasitau akami biasa masi kasitau akami ma baru ami lepa ya, kalu ami lepa ya mati kalu amuna hete kamina mateke ami rasa napa, ha dalam amir hidupe ma ha saladu mati jaga biasa mati akenia akuami, pa amu anau mati napa mati riya keadaan, mati hihi mati naserene pimati neyaya pi. Ha begitu pula ami siu meyakin niu aku mati siu, pai merana merati sekolah ma napa, mati se kelas sida'e, kalu skarang ne kalu manana masa ma mansa we jawa, ma biasa ma kalu acara-acara sasa sa ma mati leka pertandingan pi biasa mane ma mana hima taligrapi ma, biasa he mati pake ma, jaga sering ami ake nea aku ma, ami telpon ma, ami hete napa keadadan sekarang ni, ami hete ami keadaan sekarang ma yaya'e, ha tela ma peduke amieu peduke jaga wakeniaku mane we tarnate jaga akuniaku manarupa'e, pa murapae napa putida sapa me melahirkan napa me yaya abise e tela ma pea, <hesitation> ami akernia keduke napa, pa moro'wa napa ro'o ma biasa-biasa ami sering ami ari'i duma kalu matil kekurangan lohansa ami bisa saling membantu ha kalau ami hidup'e tetangga ale tetangga ma ami saling, saling ami nasehati duma, panakapa masasa mana masala sasasa, bisa ami saling ami nasehati duma.